Poolel missiide, fulkuuru, ñaabuuru, poolel misside <hesitation> yegere <hesitation> furkuuru <hesitation> yikoorgal. <laughs> Ɗee nii woni jonkaa neɗɗo hakkille mun yiiti.